Ñy fomba atao, mba hikarakaraa ñy fijery nteña mba ahita soa: -Tsy manenty raha mazava loatse, manahaky ñy jiro, telefone, ñy ôridinatera mba tsy ahasimba ñy fijery, tsy mikosokosoky mm maso mba tsy hipitsik'añy aminy ñy fijery nteñ'añy ñy loto, manahakan'izay ñy fampiasà ñ gilasy.